<hesitation> Nikirungi kushanga barankunda kandi barampa ekitiinisa, kubanga <hesitation> omuntu yaaba arakukunda oraba oyine bingi ebi oramugobaho, nka yaaba ayine ekyokurya yari kukunda arabanza niiiwe arabanza yateekateekaho kwonka yaaba arakwanga ayine nkakokurya arabanza yateekateeka ahabandi, ekyo nikyo kiratuma nayenda ngu bankunde, ekindi yaaba ayine nkekyokujwaara haza otiine nkekyokuta ahamubiri okamubuuza arahika arakuha ekyokujwaara haza kwonka yaaba mutararreebana gye, nawe taragamba niiwe. Then eshonga eratuma nayenda bampe ekitiinisa, tikibiniire kushanga ori mumwanya <hesitation> barakujooga, waaba barakuheereza ekitiinisa eki oragambe barakikora kwonka washanga barakujooga, na waaba oyine amagezi, na waaba oyine sente, kwonka washanga omuntu arakujooga, eki oragamba taraki tarakikora.